Raha zaho manokagna alongany tsy dia mahay hoe ino mety karazagna aretina mahazo ny kiva fa raha raiky fôgna haiko hoe haromontagna zagny no kiva matetika mpahazo ny kiva. Io zagny aretigna tegna hoe <hesitation> maro zagny mety hoe tratran'io aretigna io e.